Naketena na ni nama nrá ni xhidi ná nrakóna te nakena nranri nama ate kena molino kena molino nri nistamal naté tatijan xhina, enaditati kadani. <hesitation>